د تندر غږ ډېر ډاروونکی وي. تندر معمولا له باران او برېښنا سره مل یا یو ځای وي. زه نه پوهېږم چې د تندر لامل به څه شی وي. کله چې تندر په ځمکه را لوېږي نو ډېره خرابي کوي حتی هغه ځای ورانوي. ډېر خلک په دې باور دي چې کله تندر په یوه ځای را ولوېږي نو هلته الماس جوړېږي. تندر معمولا په پسرلي کې لوېږي.